'Ngo nej rasun 'hiaj nej chuku bin chrun xuj bin si 'ngo si 'hiaj a'ngo chuku nga xuj, ro'min 'ngo chiríj hiaj chira' xuj riki nni xuj ba taaj ngwi naríj nej chirúj kolo riki chuche, hiaj chira' nukuan'an nej chuku li ta ro'min 'ngo chiríj ni 'ngo kolo ni chira' nukuan'anj xuj, chiríj min kolo anin chuhua xuj ta min 'hia si riki chuche chira' xuj, ro'min 'ngo ro'min 'ngo chuche chira' xuj ni ni'hiaj xuj a'nga xuj sani bé ta ngaj xuj, sani ni'hiaj xuj si 'hiaj 'ngo nni xuj ni'hiaj xuj si 'hiaj 'ngo 'ngo nej chuche man chi'nin xuj, tamanj 'hiaj xuj aché xuj re' anin' chuhua xuj, ni nga xuj ni aché xuj ta'nga ke run' min 'ngo sikúj 'hiaj un 'hiaj tia'nga xuj, ni'hiaj xuj si 'hiaj 'ngo sikúj snoo 'ngo sikú chana, aché xuj baj re' achej xuj nga chuj achi'i ni tukuaché xuj ma'an xuj, ta'nga ke ta 'hia nga 'ngo 'ngo chachij 'ngo stane, bé ke ta 'hia ro'min 'ngo chube ni'hiaj xuj si 'hiaj 'ngo tukwi' xuj bé ke ta 'hiaj xuj.